<hesitation> Isitrihan’ny biby sasany an mba hiarovany tegna an, sasany tonga de milevina ambany tany akany izy, sasany ndreka misitrika anaty kakazo an, de, ka ny- ka ny tanalahy manokana zao an, mitovy loko amin’ny raha iny izy de sy hitanao, sy hitanao tampotampoka akeo, nefany izy akeo.